Nchan nchi nchin tangi'a thune' exan nthitjaxa chin chin sugua rujeni mixi chujni cha na ya nchi tune ena nixin nch'u thig'ina thakin nch'o thigina ts'on nthi thukin u th'ina ntha nthi thukin taka thitjana chiña ni taxin thi kjani taxin thi ndeni nch'e nitaxin thi yo nthi thi tjana ni chiña chiña jina nda chugua tjini nthi thuchi xruana nch'egua the'nani rasu juexini diya sana ken chujni na thuxue xina ka jan, nguji nth'ia thi th'ina jan ya nchi tux'uena thi tarueni thi thi nchi thiñu uchisugua thitjani runi.